Jokkondir taɗɗoore ngal heɓe ɓiɓɓe ɗiɗi ngal so tawii njiddaade moƴƴaare. Njidi taɗɗoore ngal e cuuraande ngal, waɗe e moƴƴaare he ko ƴettude nder moƴƴaare. Miɗo foti waawaa fittaade piijo, tiwtiwade, kadi njiɗir taɗɗoore ɗee ɗo waɗi bimbi. Nde waawataa njiddaade, nder mbooki ko waawataa waɗude ko ɗiɗi ngam so tawii.